Eh! Candu s'imbecciada du ada meda <hesitation> commincianta tottu i dollorese e is acciaccusu e dogna cosa. E poi candu cuso penza a sa solitudine e no este commente candu. Chi se, chi du a famiglia meda toccada a tenne pazienza e a fai, de chi nou.